Gn'isany ampoly antragnoko ao aloha zany gn'isahy, de misy firy izy amizao tsika miteny zao? Misy veilleuse raiky, raiky amy chambre raiky ao, raiky amy chambre raiky ao, raiky antokotany. Ah efatry angamba gn'ampoly antragnoko ao amizao fotoana zao. De gny fotoa farany nagnovako gn'ampoly tantragno tao de telo herignandro lasa satria nimaty raiky amy, ampoly raiky amy fisa- toera tamy fisakafoana ao, efitsy fisakafoana ao da sinolo.